Jo nun sugnu un chef, però mi piaci cucinari. Dipenni di lu livellu di li cuncurrenti. Si fùssimu tutti di un livellu sìmili, circassi di vìnciri cu qualchi cosa di tradiziunali di la cucina siciliana. Sacciu ca li arancini sunnu cunsidirati spiciali di assai pirsuni e mi piaci assai priparalli, allura facissi arancini pi tutti.